Kalu <hesitation> fanga atanugu wanura ira nugusana <hesitation> nugu manara lokale anuanuira anuanude la pokoknya anuaridawei magei tei magei pokoknya aku suka'i loka dataru toala tela tetap <hesitation> pokoknya kuka kuka loka, dataru tusua loka dataru tuara baifefeesa tei, dataru tofasara tei, tetap kuka'i loka anuanura memang'e fanga pokoknya fanga matelasaloka atau baifefeesa to baru de <hesitation> de'i nikala raweka noca baru de taru baifefeesawa utan fuduwai li'ina buhhhh pokoknya <hesitation> anuanurai'ra fanga matela sa molo. Sa walu kiwa suata suata ttaaruou'ra to, baru tataruou'ra kacang, kacang sisirara tura covid nugukofi tei nukofigalasa, nukofisai kuka misalnya marani'a le fangabet nai tei fo, tei kamatoran sante sante nugu fanga sukasukara suat, suatuou'ra tura kacang kacang sisira ira. Ira fanga matelasa walu.